أفضل العمل خمس أيام لمدة ثلاث ساعات، عاد العمل لفترات قصيرة لكن يومية بيكون أسهل وأقل ضغط، يوم واحد بمدة طويلة بيتعبني وما بيخليني أركز بنفس الكفاءة مثل لو اشتغلت لفترة قصيرة وأحاول ع- وأحاول أحافظ على نشاطي كل يوم.